To mi yigga ñiiye am arande mi raɓɓita giggirgel, mi raɓɓita nebbam giggirɗam, mi waɗana giggirgel ngeel nebbam, mi heɓa njiyam mi wuɗɓo, mi tutta, mi waɗa giggirgel ngeel to hunduko am, mi yigga nder e yaasi, mi yigga ñiiye ɗe nder ɗe yaasi, mi yigga ɗe dow e les, mi yigga ɗe geefe fu, to kawoye maaje fu mi yigga, mi yigga ngaaƴollo, mi yigga pi piikaaji mi yigga ɗe ɗe fumaaji mi waɗa njiyam mi wuƴɓo mi too.